في الطفولة مالتي كان عندي ألعاب واجد كتيرة، بس أكتر لعبة كنت أحبها، هي لعبة البولينج. كنت أحب هالعبة واجد واجد، وكنت العبها كتير في المنزل مع أخواتي ومع الرفقات حقي لأنها لعبة واجد مسلية.